باكستان فيها كتير من الثقافات المحلية، زي البنجابية و البشتونية و كل واحدة منهم عندها تقاليدها الخاصة، في اللبس و الاكل و الغنا و المزيكا. المطبخ مشهور في العالم بالبهارات و اكتر اكله معروفة عندهم البرياني و اكلهم كلو حار و لذيذ <hesitation> الديانة الرسمية في باكستان هي الإسلام و بيحتفلوا بال اعياد الإسلامية زي عيد الفطر و عيد الضحية. <noise>